Na yatosi carana goncingnge bukka gemboq e jadi idiq rekeng tawwe de rekeng akko lokiq bukka seddi de rekeng tangeq <noise> engka de goncinna atau seddi de rekeng onrong ka de <hesitation> goncinna atau gemboq na na yetudu goccingnge ipattama i ilalenna gemboq e nappa iputaraq na yenaro carana <hesitation> goncingnge bukka i seddi de gemboq.